Ël fiur pi bel che l'ai vist al e staita, stait li ën Costa Rica cuand suma andait truvé apunto me cügnà e a i era li davanti, vizin al risturant ënt ün parco e al a le sembianse d'la dë l'urchidea, ën tanti culur, 'na coza, ün fiur enorme, tipo tipo ün girasul cume grusëssa più o meno